Vitakakudi inunda damogi na hakanna nda damogiwa damagati hulalada ɗinkati inanaɗa, magita inanaɗa mba zita tukarya hadda magai karatuwaɗa aha noele tukarantiyo dughu anamiyo unga rayuwaɗa dughwani vita raritai inana ngannere vita maga magaitu lailada ridatunwelada magitu <hesitation> inanada inunɗa aughuwanga unga rayuwaɗa madna dakoina vilita da ungasa immune ungasa imm mayun magatab yaɗ nɗaya yamgataya magataya yaɗɗa ambambazi karyaɗɗe mbazunyi tu inanada, vita hai mog kannuwuwa nagudamogmi karatuwada ndaghina tayaɗa ndakaranti novellaɗa dakaranti bible la da ndakaranti <noise> <hesitation> inunda magamagayun makarantaɗa damogi, <noise> danughe inana inamogiya unwayana danoghita danugh la viktokada damogi facebook damogi wasop pada magitinunda dai damagit turayuwada, magi searching un inana in tiktokada in face ook kada in-ai na inade taimakat turayuwaɗa magitina kada amdiya gaskiyakam dataimakat-turayuwada tubga Ayawo sunumbetuba ai wayakam dughuwanga tumbu tunughetu wayede magi video wada magi tamagi video wada tali music kada dadamungada <hesitation> aya music na sunime dadamun gada ala shigufla tulwa hakonu ma davuli mak inkenuwo use dadamungada use dadamungada need tusuni hakonuwo tusuniwo need kawa tasuni magita kamtuwada karatuwada inagitinunda yafarm akit rayuwada hmanadiyo magit takunaghinne afghidi tinunda data moye i yuwada yala gaski kkham haddi nda konnu tamagilawo sede magitutu ayo inaya nana gnanne mbazat takaryamak vitakakdi magita karatuwada magitu inanunda dai <hesitation> sunsuni dataimok rayuwade tamogi <hesitation> inunda akta mok ruyuwada <hesitation> tumogi <hesitation> had mogi inunda naddataimataitawo un future waduwo vita hadna mayilt’ takaratuwa novel magita t’ karatuwa story jah damage vita um vaya anga uzanya ali kaza unga uzanya ah kaza unga uzanya unga uzanya kamtamogi wai kaza unga aya uzang yatamogi tamogi inunda datamakita tamogi karatu <hesitation> inanada dzadzumtu ghanghaɗe. <hesitation> fada dun inanada magi inunda datarmakita <hesitation> amagi searching nughi inunda dataimakit rayuwada magi inunda <hesitation> inanada inayada inaya mun dayaya <hesitation> unmade unkumadna hadidapusukuwo had dajeb dun pusukuwo schme hineda mogi hadhinuwo had inanu need damogi tubga hinnu sehme mogi hakonunda tamoquwo tupao <hesitation> vita hakonu tamogiwo damogi karatuwaɗa magita searching naɗa magita ina <hesitation> inanada lupta dun buga gurahada magamuwa inana akwaramowa gwada taghun rayuwamowa negida ta imakat erayuwa mowuna gumsa guraɗa magumagataya maga taya maga taya unga gurada koko <hesitation> dadzuhure nda sagangaɗa magamowa gwazuka hudeka vita kakudamowa gwazuk hudeka magita <hesitation> magita sukna ndamaɗ dzaltamuwa ndamada magamowa hia ndamaɗa madi konu made guradnede gunade, vital hadtukonuwuwa need dadsughwa ndede magatamowa hira magatamowa tmunda dataimmok rayuwa da njidda ned mada nda njidamow nda mada madna gurad iyadimad guradiya vita kakdi njuta ndamadna. <hesitation> magit munda damogi magi waya magi searching taghun inunda tafara vata unrayuwamowna magi ina’ina ina’ina taghun rayuwamowa dai part dai datamok turayuwa unsudokomuwa unga ushinha ndana ndalat aya da dzaghaya need tumoyi hatumogu konnuwudo ahad hand ouldaɗa <hesitation> kon, konnude tamogi inuga hanna konutaniogna unmakarantaya magi search-chigaɗa magi inuda dataimaki ta need tumogi vita hadtok tomog konnuwuwo ow madna kanana labla dun ina ebe magita aha ghuta ku ale mowa tubga hadu konu konuwo hakowa mangamowo tadzanta amowa nda ghuta kwal nganne magamai hira magamow inunɗa tahaha sunfa unrane dughawo ai moghan inana tamogi inana lunughilili hible laɗa tunughro manada tunughili social media nda kunde dataimakita tunughi inunɗa faravata <hesitation> unsarta mowa <hesitation> tamagito searching lamog tanughita li en’ inunda tafaravata unwaya magita konnude dasunsunak ne tamog unwayade tamogi. Vita had kanun da tamoguwo manga dakanana hamow dajeh dun makarantawo yauwati warka kawai satana <hesitation> magita vita zuzamow ɗafa aghinamowa hiddamo wa hakonunda damogiwo lubga inana vita kakdina hakonunda tamogina tatsuhuri kawai dadzantiyada ko novellate damogi karatuwade magi inunda dai kawai datalmakit rayuwaɗa hakonuwa tamoyowo lubga aya iyayaka hakonu tamogi searchinaya inunda kawai sunsuni datamok rayuwada need mogi vita hakonda tamogiwo tsatsuhura yadmahga dakanana hadmakarantawo warka kawai kakdamowa inunda mokmowo ai magamowa inana njida kakdamowa njida magamowa hirani se hinne tamoi hakonnuwunde tamag mowo tubga njida nda hirawo nughuli wayada <hesitation> ma gamagi searching unfacebook naghai inunda faravata unfacebook nganne inana nede kawai tanaghita unfacebak kada ndak wasopada nala ai nganne vita kakdene tumugali novellada megi kawai nede part mogi <hesitation> gaskiya gumsakam anatha ushinha vita had konnu t’mog hangwu anavulali hand out li inana li novel nana anamaga hang anamaga hang karatu nde duguwan ungarayuwa mowa. Akda taimakatamowa aha inunda dafara vatana ushinlia sunaghanwo amma vitavunvulakali novella limaga searching dughwana unga rayuwa dughwana ununda dammogi nenuvaya inunda tumogi damogdi searching nada nughuli novellada magita aya inana magita dai part inunda sunauni dai datamakit rayuwada nede mogi vitahai nda inamogiwo njidda ndamada magita karatuwada magit nughuita ina un, un social media litiktoknic tunughi ina umdiya eh’ <laughs> magatinunda dataimakita nughatali film mada nedelimogi magi taghe inanada enjoy unga rayuwada nede kawal inunda timogi vita hakonu tumogiwa hinatade mogita inanalinughatuli tiktokada neded kawai mogi linughili facebook kada magitali tughchingda niche kawai mogi unraywada enjoytu ungu rayuwada nede kawai tumogi henna tubgaha konnu magitawo nda njidde ndamado njdata nda sagangada magahan inana akwari mahan intafaravata tahun rayuwanmowana nede kawai damogi hakonuwunda tamogiwo vitaha konuw tamogi manawo nede kawai tamogi warka kawai hinata diya jeh dunpuslika diya vitasasi dunpusukle lupta dun gurahada vitakakudamowali gurahada. Kakudamowa magata inunda dai dataimok turayuwamow segi dun mohga magita inunda inunda dataimakita kojebi dun guraghaɗa vitakakda mowa nda guraghade tsuhure nda mada magamowa inunda da taimok rayuwada ndamaɗa njide ndamada madnana sunsuni njida ndede ta magi njida ndamada kokuma ankgi searching munde datai imakita unrayuwada nede kawai lumogi had inunda dai tumogi kawai magi tali facebook kade nughit inna un ai magi searching un ai yah nughili tiktokad nede kawal tumogifah hakanunda tumogiwa kakuma njida ndali mada njida ndali guraguada hinanada hakannawa tamogiwo vagasu tuvasuk yad nda sagan gada ahad sayanhada njidayin van djide nganne hawardai tamogi kawai nda nedewo hadkonnu tamogiwo nughaka inunde tufarvata unduniye namowa untenla ga nede kawai tamogiwa hadkonnu tamogiwa kawai pusat inna mayil <hesitation> magi inanad.